Ulle ko Musɗo e mbolwida e bandum so e dimba kulle mun, ko so waɗaay barbara, walla so e naana welo waraay musina ko ñyama nyiri. Elleje fuf bano yimbe e mbolwida e aljo e bandiraaɓe majji.